Sy ara-dalagna satria matoa napetraka ame planety tera defa etoa gne ef- ed e tokony hizagnona fa sy hoe andeha hazan- andeha hanjanaka any ame planety marsa satria sy mitovy e fomba fianany satria gne rivotry ame planety marsa zao sy hitovy ame rivotry ame planety <hesitation> tera.